:نعم من المهم مشاركة جميع الشباب في الامور السياسية و ذلك لأن السياسة هي الركيزة الأساسية لتعيين نظام الحكم و تنظيم الحياة اليومية للمواطن و أساسا الشباب هم المستفيدين الأولون من هذه السياسة و هم من يختارون ممثلي الشعب و لم لا هم من يكونون ممثلي الشعب في المستقبل و بالتالي يجب عليهم المشتركة و ان يكون لدى الشباب ثقافة المشتركة السياسية